Ny lakile ndesiko isañandro zañy tsy firy fa efatra avao izy io zañy lakile so-. Ny lakile voalohañy lakile traño. Ny lakile mañaraky lakile kôfrako zay mipetraka an-traño ao. Da ny lakile fahatelo da ny lakile zay amelomako tômôbiliko. Da ny lakile farañy lakile hañidiako ny vavahadiko mba hahasiora ny tañàñako.